Teatrga borishni afzal ko'rgan bo'lardim, chunki operaga uncha qiziqmayman va bizda rivojlanmagan ham. Teatr lekin rivojlangan. <hesitation> Teatr qanaqadir <hesitation> jonli voqealarni o'z ichiga oladi, xuddi kinoni jonli ravishda ko'rib o'tirganday his qilaman o'zimni.